أنصحك بالدجاج المشوي مع الخضار، السمك المشوي، والمأكولات البحرية، شوربة العدس، فواكه مقطعة، عصير الاسموزي الأخضر، حمص مع خضار، فطائر الشوفان مع الموز المهروس، والبيض، سلطة الفواكه مع الجوز.